Iyo kidina xa <hesitation> kidi tiyo, kidi ndeeya xa ndadrakona a tongonu nxu wa ñuena te ñu kidawaxana ndeyuna ñu dakena thanenda kuna nxu xetiunu xa kadawana in aturu xa kadawaena in nandeyu o in nduxa o in tiko o in kidinu ku xa xetiuna.